فیلان یا پیلان ډېر هوښیار او ټولنیز ژوي دي او د کورنۍ نږدې ډلې جوړول د هغوی د بقا او ښه ژوند لپاره ډېر ارزښت لري. دا ډلې عموماً د میندو، لوڼو، خویندو او ماشومانو څخه جوړې وي او مشرې یې معمولاً یوه زړه ماده کوي. فیلان یا پیلان دا ډلې د ساتنې او امنیت، د تعلیم او زده‌کړې، احساساتي ملاتړ او د تجربو د شریکولو په خاطر جوړوي.